பெரும்பாலான மக்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு சில நாட்கள். பயணம் செய்வதை விட ஒவ்வொரு வருடமும் ஒரு நீண். ட விடுமுறையை எடுக்க விரும்புவார்கள். ஏனெனில் இது ஒரு இலக்கை ஆழமாக மூழ்கடிப்பதற்கும். வேலை வாழ்க்கைக்கு குறைவான இடையூறுகளை ஏற்படுத்துவதற்கும். உண்மையிலேயே ஓய்வெடுக்கவும், ஓய்வெடுக்கவும் முடியும். விரைவாக வேலை செய்யுங்கள் இருப்பினும். சிறந்த தேர்வு தனிப்பட்ட விருப்பத்தேர்வுகள் மற்றும் வேலை. நெகிழ்வுத்தன்மை மற்றும் பயண இலக்குகள் போன்ற. வாழ்க்கை முறை காரணிகளைப் பொறுத்தது.